أنا اشتغل مهندس مدني - وظيفتي حيل تعجبني ، لانو أنا عدساهم أبناء المجتمع ، خصوصا أنه عدساهم بمشاريع كبيغة ، تعود بالدفع والنفع الاقتصادي عالبلد، فاحس بالفخر